Sopá vi <hesitation> kunuu ōreganu kunuu trana kɨno eꞌ xí úꞌun ndɨvɨ ntuchɨ vi kunuu asú i kunūutɨ́ntɨ̄kɨ̄mi <hesitation> dɨvɨ kajó āꞌkanariú ñi ntachi ñɨꞌi cebolla kunu taꞌan ntíti vi <hesitation> ntiíthɨ nee chóꞌo kutāꞌvi ntɨvɨ ñɨkɨ ñutevi <hesitation> nañavi uve vi uve nteskú uve kúli uve taꞌiñɨ́nkɨ. <noise>